Tambien ijtyaj wakas este triste'ajyajpapä, ka naksyajtäjpa, golpeatzäjkyajtäjpa, jetij 'yak toyajpa, triste'ajyajpa u tambien cuando ka'yajpa 'yune u ni'manhyajpa byecerrupi'k tambien triste'ajyajpa, ya cuando nä manh'uk unyajya' tambien jyamyajpa dolor y este syufritzäjkyajpa jetij tambien, por que por je 'yunepi'kta'p, tambien este tambien tuwi' kantä ntotzyajkyajpa täjkoji, naksyajpatä, ntatä e'syajpa, triste'ajyajpa, cuando nya'ijtyaj dolor tambien, syunyajpa wa'ktyä ntzi'yaju algo, wa'kutyä ntzo'yäyaju wa'ju jana triste'ajyaju, por que dolorti tambien triste'ajyajpa, tan como tuwi', tan como mi'syu', kasyi', tambien cuando golpeadota'p nta'p wijtyajpa bienh, toyajpa kyoso titya'p cuando gyolpeatzäjkyajpa o pajtzyajtäjpa tambien nyätoyajpa, tambien animalti jyamyajpa dolor igual que äjtyä', äjyä cuando nä toyu algo nta'ntä sentitzäkpa bien triste'ajpatä, jejtzye tujkyajpa animal, jyamyajpa dolor, triste'ajyajpa, jyanä'ijtyajä gana de ja' ku'tyaju, jiko' tambien jetij syufritzäjkyajpa igual que äjtyä cuando nyä'ijtyaj algun enfermeda que nä myolestatzäjkyajupä'i por eso syunyajpa ja'ktyä ntzi'yajupä tzoy, ntzi'ya' algun medicamento, wa'ku igual que äjtyä pue, wa'ku wä'ajyaju wa'ku tzyajkyaju je dolor.